Ma süü kimmähe pigem soolatsit snäkke, selle et ma lihtsält ei olõq eriti makõinemine. Et suurõh kogussõh vai määntsegiq umbõ makõq as'aq mullõ lihtsält ei lääq pääle.